दोलफिन काजे में असलीं देखीते नहीं रहे। बाकी मोबाल मां देख रहे थी। तीन्द्र बारा मेसेब मालं चे। चे उपर रहे न काली रहे ने। चे तीन्द्र हेटल काई धवेल्लू रह। चे तीन्द्र काजे शोने देखाने होई। तीचे काई लीजाई तीनुंग ने, जो मान्से देखने आई रोती चे। तीन्द्र उपर तीणुंग चोडा बीन काई चे, धवेल्लाण काली ने शोने। तीन्द्र डॉलफिन ने नामली पली चोच रोने। तीन्द्र बारा चे काई तीन्द्र उपर एक मानिस ने चे।